सिद्ध समाज ऊ आपा बात करा तू आन मुँ एक्क अड़ो समझ रो मुख्य हुआ करा है। जको सबना गाव का लोगो को एक जुट करका रखता है और एक मिणक हुआ चाव जका लोगा ना एक गुट बनार समिति का रूप में जो कार्य कोण हो रिया बा करवा। समाज का प्रति एक्क निष्ठा का साथ समाज का कार्य करा और बिना हित में कार्य करा।